Injo tau gassing ku uranga sitte urangku to' ji iya do ka usia na injo ruang pulo, riek to' ruang pulo taung riek to' ruang pulo tallu ruang pulo lima ruang pulong karua tallung pulo, ouh nu lohe inni biasa urang ku nu ku uranga sitte i agung, i aming <hesitation> kak ekki riek to' doseng ku <hesitation> ouh lohe injo samang sitte a, biasa to allo-allo ka si pammantangnganga iya jadi allo-allo ki sitte andana ja angkua iya mamo ni itte allo-allo kemudiang riek to' urang ku riek toppa penting naku hubungi i rek biasa ngera minta tolonga do angera tulunga <hesitation> kemudiang samang sittei biasa kunjo di warko'a biasa ri <hesitation> annoranga sitte kemudiang <hesitation> injo biasa samang sitte a v lohe to' pembahasan ku beh nu sama accarita ki iya tala ngukrangi mentokki, apalagi inni samang masa-masa pakunni inni apalagi pammilihang bupati beh injo uranganga gasing to i la kampanye na dahuang ki injo mae angkua inni calong ku nakke inni calong ku jadi biasa inni gitte <hesitation> minahang todo mami ki <hesitation> di urang, urang-urangku nu ku nu kuranganga sitte injo urangku <hesitation> lohe to' jaringang na jari kulle to' i di pinahangngi injo do kemuadiang injo biasa todo lampa sitte doseng ku samang lampa kullia atau lampa di warko'a sitte ngasek senior-senior jadi iya injo injo samang sitte ki senior a <hesitation> sanging pappilajarang ni dahuangki dosenga jadi parallu to injo la sitte rung injo kemudiang <hesitation> injo pembahasang ku <hesitation> biasa <hesitation> accarama mi injo mae weh nakke to' biasa to' taddudu to' a langngerei jadi biasa to' injo kubatasi to injo wattua ketemu rurung iya